אלמָכּאן אללי מַזַּרְתּוּש מן קַבְּל ו לי בַּאגִי נַזּוּרו הוּוּ קִיוֹטוּ פִי אליַאפָאנ, עלאשו? חית פִיה וחד אלמֻזִ' יִדל אלקדִים ו אלג'דִיד, מַע בית קדִימָה ו חדָא'יק זַהִיֵין, תַקַלִיד עֻרִיקָה ו פַן פִי כּל זַאוּיה, כִּנחַלֵם נִמְשִי פִלזַ'רְקּה דִיאלהָ ו נִשּׁוּף אִסְחָאר דִיאל אלכֶּרְז פִי אלרַבִּיע, קִיוֹטוּ בִּנְסְבּה ליָא הִיא נַפְדֶּזֶה לְעוָאלם אַחֶר חָדֵءה ו מֻחְתַרָמָה ו מְלִיאֶה.